Ty fanatanjahantena zane amiko tsy tokony hisy loka satria zane atao fanatanjahatena zao zane titezan-tsaine, satria raha vô misy loka zane io a, manjary misy aly, raha misy loka io an, misy risoriso, raha misy loka io an misy mambadiky hoe aha manaova resy nareo fa omeay vola be, fa amiko zane tsy tokony hisy resaky loka mihintsiny zane fa tokony lalao madio satria kilalao-tsaine, fitezam-batane